Autol ummaq tsõõriq, kere, sis um ruul, moodor, miä täl viil um? Kuameheq, ja võit ka võttaq nii, et katus ja põhi jaq istmõq ja, ja sis bendsupaak ja nii edesi.